Mi ɗe jogii kufina fulɓe tenngaade so mi ɗe yaha e kulle eweneman Fulɓe mi wattan ɗum. Miɗe jogii keppi atte bakkah, mi ɓornoto ɗum so miɗe yaha haldoyde e kili'an em eko nanndi e muuɗum. Jonkaa kufune fu ka neɗɗo jogii a tawan won ko woni <hesitation> sabaabu wattugol muuɗun.